Nghan ɗo yenayi kɨ tong ɓe termwa ter shikchɨn mwa kɨ ji kɨ ru ɗo pus ne ye pus shang ngyok mwa kome ye ha mat pichemwa ka̱ ɓe bi ha rot chin mwa ner kɨ shingkarang fan ɗo <hesitation> mun gurm kɨ karang mwa ko-o mun kɨ karang mwa gyi ɓe tong ko veng kɨ parche ɓe mu langsar <noise> ɗin wok. Ɗo pus me ngha mat picheka ɓe ngha ya ɓe ngha ɗap, nghan po mar, shikchɨn fan ɗo mar. Pus ngo gak zuwa pus ɗuyil li ɓe warm mi ɗo-o juma'a ɓe nghan po bicheka, nghan po mat limar mwa ɗang kɨ ji ɗo pus ma ye pus pyerm par ri ɓe kɨ yal li ɓe bi ngha chɨka chɨn kɨ mwa mwa ɓe ngha langsar ɗin wok, ko ye pus me ye mu mat chɨn chɨn mwa Ko mu ji mu kɨ ɗo juma'a ɗa ɓa ngha po langsar ɓang, langsar ye nghan po lang kɨ gyi ɗo ngyi. Parche ɓe <hesitation> ngha mat ngha gyi potang mwa, kɨ yom mwa kɨ ngha kat ko shang pyan mwa ɓe ngha pyan mwa mat fan. <hesitation> ngha kat yom ɓe ngha langsar gyi kɨ mat kɨni le ji wok ɓang, ter che mwa ɓe-e nghan mat fan po ɗar pok ka, kɨ yal ɓe gyi po mat ko-o gyi po chin pyerm mwa ɓe ngan po langsar gyi ɓang kɨ ru pus ɗa ɓe parche ɓe ngha put kɨ ha, vwang vitat mwa koye ngha ni mwa rap mwa ko ngha langsar mat ko ɗin wok ɓe ngha ɗir, ɓwinlu mwa ɓe ngha kwakmwa ko ha fat po pang mwa pi ye pus ɗa pus mbi chɨn chɨn che gyi dung dung ka pi pus shang ngok mwa, ko ha kɨtɗamwa ɗang kaɗang bi chɨn chɨn che mwa gyi, ɓangɗak che mwa ko ye don ha tok ka mwa ɓe ha da tokmwa ɓang, le che mwa ɓe wu mat pi ɓangɗak mwa ɗang ɗa mwa gyi ka ɓe ha chin ɗamwa ɓe ha shang ngyok kɨ Ko ha shang ngyok kɨ ɓe ha po langsar nin wok, pusɗamwa kwatɗɨ ɓe ha po yal kwa ha chir ko ha lap longmwa pi ye pus ye ha ɗa wok ɗib ɗib ɗib ɗib ɗo ɗa ha lap longmwa ta japmwa po ji kimwa gamma ko japmwa tapmwa rang ngye, kɨ la o ka la lep japmwa paɗa ɓa ha lamwa ɓang ko ha chir kɨ long ɗa mwa ko mwa po sakɨ ɗo̱n ni ok ha mat pofor mwa pi ko ha pin am mwa mwa ɓang ɗa po la'a ko <noise> <hesitation> ko mu chin'a ɓe mupo langsar matmwa wok, kɨ japmwa ɓang pi ter shang termwa ɓe japmwa po shikchɨni, kɨ ru pus shang ngok ɗa ɓe mu la shikchɨnmwa japmwa, japlep mwa shang ngyok ɗo pus juma'a kɨ pus kasuwa ɓe mu la lepmwa japmwa kɨ mwa mwa mwa katpi chir kɨ mwa chin kwaktu kɨ shar kɨ mwa mwa ɓang. Pus ɗa mwa ɓang ɓe mu langsar matmwa ɓang ƙe ɗir kɨ ɗin wokmwa ɗirki ɓwinlu mwa, <noise> lu guzum mwa ne ye rit kɨ mu ɗirmwa mwa ɓe mu ɗirmwa ɓang. Bi ye rit kɨ mu chinmwa ɗin wokmwa ɓe mu chinmwa ɓang piɗaɓe nghani kɨ yal ɓe pus'aɗamwa ɓe shikchɨn fanmwa ɗoɗa, ngha mat ngha gyi yom, pa ngha mat yom ka ɗang biche gyi ko ngha chin ni ɓa chin pak ɓa chin wan chemwa ko ngha po char ɓwinlu chemwa ɓang <hesitation> kaɗang shwai che mwa ɓe ngha gyi bulok mwa kɨ ngha po ƙak kɨ mwa ɓang, ko-o yit'ar bimwa ko me ye rit kɨ ngha po chinmwa mwa ko ngha langsar karangmwa ɓa ngha ni to ngha chin ko ngha landsar mwa pi ye ha kɨran yit karang mwa aha gak ka te ha gombi wok aha gak ka, tong ko veng ko- ha langsarmwa parche ko-o mwa ni ta e pus gyi ɓe baba la shikchɨn ɗun la lep ɗun ko am ɓe mun po yak kini <noise> ko mu kwak <hesitation> vol li pi kɨ karang mwa mwa chin shikchɨn shishik ko gyi langsarmwa. Yit'ar aɗamwa ɗo ngha po chɨn kɨni ko ngha po langsar ɗin wokfan kɨ karang fanamwa ko ɗa shik po shangmwa kɨ bi ye Ngombiwok po chin kini, kaɗang gyi po chɨn kɨni a ko mupo langsar ɓa ngha leng kɨ ter kɨzim kɨɗinwok. Gochemwa pus kɨ ji a ɓe mwa dim mwa tong lu mos mwa, <noise> ɓe mwa dim mwa tong ka pi rotrot kɨmwa mwa ɗang muni ko nghani ɓe ngha po ni kɨni te ritshik ngha nkin nkin pi ye pus'aɗamwa ɓe ngha po mwen che dung ka sai dai ngha langsar nkarangmwa kɨ'a terkɨzim mwa kɨ ngha ni te mo- ɗin wok mat pokini, nkarang mwa matpokin mwa ɓang pi ko-o mwa la terkɨzim kɨ ɗinwok ɗi piɗa <noise> ɓe ngha ni to-o pus'aɗamwa ba pus ko-o pak gurum kɨ yal ɓe dim tong lumosmwa tani pus charke, pak gurum kɨ yal Ɗo chankwalm dim wok kɨ gyi mat piche ta ni gyi yal gyi mat kɨ chin kɨ bichemwa ɗang nghani ɓe ɗa ner ki shinkarang fan kodit ka nghani ɓe ngha bi'aɗamwa shikuk dirna ko pus'aɗamwa ɓe ngha ya ɓa ɗap ner kɨ shingkarang fan pi kɨ ngha langsar mat kɨ japmwa kɨ ɗinwok pi mat pokin, ngha terkɨzim mwa kɨ yit'armwa nkin nkin, terkɨzim mwa kɨ pak bi mwa ni mwa man chinkimwa ka̱mwa piye shand ter gyimwa ɓe nghan gyinka, tongkɨgak kɨ nkarangmwa chir ngha ji lele kɨ mu tong girmmwa ko mu tok taɗimwa ko mu lap bi mat pokin kɨ ɗinwokɗa komu ni te me ɗo rit kɨ ye mu chin pi matpokɨn kɨ ɗinwokghe ɓe nghani kɨ yal li